Amun ulun tu paling kada ketuju gelianan banar tu ular tandung semacam hewan <hesitation> hewan semacam apa yo lah yang kaya cicak, kadal, yang kaya badan nya tu licin- licin awaknya licin- licin tu ulun paling kada ketuju itu, paling kada suka banar itu <hesitation> amun buaya tu semua orang ai kada- kada wani takutan lawan buaya ngarannya ja gin ngeri <laughs> <hesitation> apa yo lah amun ular tu kan licin, belut tu gin ulun kada wani jua melihat kada wani apagi menjapai kada wani banar menjapai <hesitation> kaya kodok tu kada wani jua. Inya tu hidup diair lawan didarat jua jadi amun melihat nya melompat- lompat tu ulun rasa takutan jua mun- mun beparak lawan itu, habis tu ulun takutan jua lawan kucing walaupun sebenarnya banyak yang ketuju banar lawan kucing lucu lo jar orang tu tapi amun ulun kada wani takut kena igut takut ja inya tu bebisa kah atau kaya apa meolah kita garing kah kaya apa kaya itu kada wani.